जेतिय फवोरि मतु मनलोए है, फवोरि मतु एत भल्प मा बुले बहुते कोइ औ मोरो भल्प मा बुले मनलोए है करन् फवोरि मतुत् <hesitation> फवोरि मतुत् <hesitation> एत भल्प उत्ख पलोन् कोरे तेनेके। वलेन्तिने'स् दय् तेनेके पलोन् कोरे केन्दो तेनेके भल्प मा बुले मनलोए है। अरो फवोरि मतुत् खुब् बोत मरे खुब् पत् होरे तेनेके मनलोए भब है खुब् बोत बेसि धुलि होरे <hesitation> करन् हेतु। मह बेसिके बेसिके बोरोको निदि है कोल् <hesitation> बोत मरे थके अरो पत् सत् खुब् होरे धुलि अहे तो तेनेके फवोरि मतुत्। तेनेके सिन्दु मनतोए <hesitation> तेनेके मनलोए है जे फवोरि मतुत् भल्प मा अरो फवोरि मतुत् बेसिके पत् सत् होरे। अरो धुलि बेसिके उदे तेनोक तेनेके मनतोए औ खुब् बेसि बोत मरे फवोरि मतुत्।